Oyi va pero, fɛti deso nɛmi a naa o vɛro na to ba we bira lo eh lane agirikɔle, donke to ba we we co'o bɛɛ yirawe aba fɛte ho, din saniso aba Inka ra bun ɲan mibini.